Munywani wange ogwo kakuba na'iyiija akangamba nti wewe ebirooto byange <hesitation> nina kumukaguuza, no'tekereeza munno, bwarangamba ngu nangwa, nya kumugamba ntiina ebijjuma, ebyo ebijjum okwijja kutunga oturo. <hesitation> Bwaraija na'ngamba nti wewe, nemukaguuza oyine ebitekerezo omuka waawe okwo, obwarangamba nangwa, nemugamba, genda oseere akatunda okalye, okalye. Oijja kikora ebiiro byaawe bibiri, araho na'katunguru. <hesitation> akatunguru kabiisi.